यी धरतीमे कुछ अइसन जानबर हँइ जउन अपना खानाक ब्यवस्था करेक तहिन या शिकार करेक तहिन अपन रङ्ग बदलके बैठल रहतियाँ या अपन <hesitation> रुप बदले सक्तियाँ । अइस्तहिं कुछ अपन सुरक्षक तहिन फेक होइल ओइने रङ्ग बदल्ना या अपन शरिरके कुछ अंग छोड्के भागजिना या मरल कैसा नक्कल करे जन्तियाँ । जस्तेकी खिरखन्डु होइल, खिरखन्डु <hesitation> अपन वरपरके ब्यवस्था देखके उ अनुसार अपन रङ्ग बदले सिक्ता । जस्ते लाल अपना माहोल हे कहलेसे अपन आँजर पाँजरके ते लाल बनजाइ आउर अपन आँजर पाँजरके हरियर हइ कहलेसे उ अपन रङ्ग हरियर बदल्ता । अइस्तहिं बिच्छखोप्डा अपन पुँछिया छिंग्टइता आउ भागजिता जब ओअका उप्पर कुइ <hesitation> मुसिबत अइता । कुइ जानबर अइसन हँइ जउन मरल कैसा एक्डटिंग करतियाँ आउर ओहके छुबोत मरल रहिहें, जब मौका पइतियाँ तउ ओइने भाग लेहतियाँ ।